برقي جارو د خځلو د راټولولو لپاره هوايي فشار کاروي. کله چي جارو روښانه سي، د منځ ماشین یې یوه پروانه یا پکه ګرځوي، دا پکه د جارو له منځه هوا راکاږي. د هوا له راکاږلو سره، د ځمکې پر سر خځلې، دوړې او وړې ټوټې هم له مینځکې پورته کېږي او د جارو د خځلو د کڅوړې ته ننوځي او چاپېریال پاکوي.